Ninyowe nemba neyenda mbe nabagenzi bange, abakuru, aboojo naibaisiki boona, <hesitation> nemba mbe nka kazarwa nabo habwokuba <hesitation> bwebakuba baroho, bali bakuru, bamara kusoma, bagenda nkokwo, <hesitation> Nebakorela nkaiwe bwo kuba osigaire nko'muntu olimwana muto. Nekyenda bo balibakuru nebakukira, <hesitation> bamara kusoma, bagenda okwo, bakugura ebintu, orba naiwe bakusobora kusomesa, nebakusomesa nka mumasomero agebeyi <hesitation> nabakuwa bulikimu kyona, baba nebakuyamba kurungi muno. <hesitation>